अगाडि न हमे खाली घरेसे बससे आइ की त एक दिनका बा न हमे न औसन के हमर पढाइ खुल गेल रहल त हमे बस से आइत रहली त अएते अएते न बिचे जंगल मे हमनी के बसबा कथी होगेल बिगर गेल की। त ओकनी के न खुब बनलाउ खुब बनलौ माने बस बा ना बने सकलै त उहे माहे दोसरो गाँउ सब के बस वा सब वीरगन्ज आइत रहलै त हमनी के गाउँ के बस बा के न ड्राइभर वा आ खलसिया कथी कहलै की ना अब हमर बस ना बने सकी जे तोनीके सब जना न‌ उहे मे चल जो आ उमे एउटो ना सिट रहल उ बस बा मे तैयो कैसु कैसु कके न उ बसबा मे लेजा देल की त गेलीन सब समानवा लेजा देल की । खरे होयेले होयेले हमे न पथलैया ला चल अइली की तैयो हमनी के सिट ना मिलल खाली उहे गाउँ बा के अदमीया सब सफा हमे न खरूयाले खरूयाले वीरगन्ज आगेली तै या से न येउटो मन करे उ बस बा मे जाए के माने कथी करू खाली हमनी के गाउँ के बस उहे रल एउटा पहिले उहे के मारे उहे मे आए के परे जाए के परे एकदम कुछो ना कुछो उ बस बा के बिगरते रहतियौ। जब अएते न कुछो ना कुछो हो जैतीयौ घरे जैयते त औसनके कुछो ना कुछो होजैतीयौ त उहे दिना औसनके होगेल सफा खरूआल खरूआल हमर गोर दुखा गेल रहेल । आ कही कखुनी से वीरगन्ज पुगै ता कखुनी से वीरगन्ज पुगै ता एउटो न जलदी समय या बितै त रहल आ एउटो न जलदी जलदी बस बा चलैत रहे एतना न लोड होगेल रहलै कि पैमाल होगेल रहलै ड्राइभर रो ओहि सेन हमरा बस सब से न आए के आ जाए के न अब ना मन करैये।